bigumire, egwe kusha kusha reero nenga mbaga omushana kusha kusha ha mbwenushi nk'ebi- nk'ebimera nibikura nibyetenga oku- okutaanisa okutaanisa ebiro. Enjura egwe yaarugaho bigire omushana bitu hataagiira ngu haazaho.